اهلا شنو اسمك? آآ أنا إسراء، شو رأيك في الحفلة هذه? آآ أول مرة نتلاقى أنا وياك، هل أنت تحب إنه هذا من الأماكن آآ نقدر يعني لو تسمح إني نتعرف عليك أكتر؟